í kvöld ætlum við í menningunni að fjalla um tvær leiksýningar annars vegar Þórberg nýtt leikverk í leikstjórn Eddu Bjargar Eyjólfsdóttur sem leikhópurinn Edda

sýnir í Tjarnarbíói og svo farsann úti að aka eftir Rekuni sem var frumsýnt í Borgarleikhúsinu um helgina í leikstjórn Magnúsar Geirs Þórðarsonar og hingað eru komin okkar góðu gagnrýnendur

Hlín Agnarsdóttir og Snæbjörn Brynjarsson velkomin takk við byrjum á Þórbergi Eddu Bjargar Eyjólfsdóttur

og leikgerð sem hún vinnur ásamt Sveini Ólafi Gunnarsssyni og þessum leikhópi miklu fígúru það er lagt af stað með mikla hlýju og væntumþykju í garð það er svo sannarlega gert en þeim færist líka mikið í fang finnst mér í leikhópnum og leikstjóranum og og Eddu Björg

alheimur að vissu leyti því hann bæði

er geysistórt og svo var hann

alveg ótrúlegur persónuleiki og að koma þessu saman í einhverja eina leiksýningu á einni kvöldstund það er nú bara heilmikið verk og og mér fannst það kannski ekki takast alveg vegna þess að mér fannst kannski höfundarnir ekki búnir að ákveða eða gera upp við sig hvað þeir vildu segja

sýningunni í þetta sinn um Þórberg þetta er unnið mikið upp úr þessum viðtalsbókum sem til eru við Þórberg

útgangspunkturinn er kannski

maður er nefndur viðtal

í sjónvarpinu og líka

Matthíasar Johannessen í kompaní við

vandamálið hérna það er þetta er ákveðinn helgileikur með því í rauninni setja upp brot af því besta tiltölulega gagnrýnislaust það er ekki verið að horfa mikið í mikið en kannski ekki svo mikið gallana það er þó dramatískur þráður sem liggur á móti þessum samtalsþræði sem er þýðingarmiklir atburðir í lífi hans sem ungs manns tengjast sögunni af því þegar hann varð óléttur já og líka þegar hann varð óléttur í alvörunni

þegar hann gerði stúlku ólétta það er sagan af sólu og það er reynt að setja það inn á móti er reynt að setja inn dramatíska sögu með því að stilla þeim upp þremur þessum þríhyrningi sem er Þórbergur sóla og Margrét eiginkona Þórbergs

ekki mjög hvað

ekki hvort hún njóti sannmælis í

er mjög einhliða og

bæði samtalsbókina sem ég held að Gylfi Gröndal hafi gert við þau hjónin og svo líka er það Pétur Gunnarsson sem kemur þar inn því hann varpar nýju

ljósi á Margréti sem persónuleika í þeirri bók en það er alveg rétt ég er sammála þér í því að þetta er

þarna að nú er farin sú leið að vera ekki beinlínis með í hlutverkinu það er hann Friðrik Friðriksson sem leikur Þórberg sveinn Ólafur er í hlutverki

hann var fyndinn og mér fannst hann gera það vel og leikararnir allir sérstaklega þau þrjú María Heba Þorkelsdóttir á frábæra spretti sem

það er eins og leikritið viti ekki hvað það vill verða leiksýningin þetta er eins og meira dagskrá með svona

þetta er bara svo ofboðslega umfangsmikið efni og

erfitt að gera því skil sérstaklega líka þar sem þau festu sig dálítið í þessu

vel gerð sena hjá þeim og eins

vil nefna það því það var mjög fallega gert akkúrat þá skulum við vinda talinu upp í Borgarleikhús og tala um þennan farsa eftir Reykuni í þýðingu Gísla Rúnars úti að aka þarna segir af leigubílstjóra og

er svolítið gamaldags húmor en allt í góðu með það ástarsambandi við tvær

eiginkonu til átján ára og tvö börn á unglingsaldri og þetta riðar allt til falls þegar þessi kynnast hvort öðru á netinu já og hann er með eitt hús í Hafnarfirði og eitt í Mosfellsbæ og er leigubílstjóri

ekki hægt að kvarta yfir hægri framvindu þetta byrjar með hvelli og það er strax rokið í hurðarskellu og það byrjar á hápunkti þetta fer strax í það er ofboðslegur hraði það er ofboðslega

það er mikil mjög mikil og það er leikið út um allt svið og það sem er svolítið smart

í þessu í sviðsetningunni er það að

eitt svið sem sameinar bæði heimilin Mosfellsbæ og

Hafnarfjörð það er dálítið skemmtilega leyst

Snorra Frey já já og líklega eins skrifað í handrit

þetta gerir það að verkum að þetta er eins og tvöfaldur farsi þetta er

þau nota allar sömu dyr fyrir bæði heimilin hvort annað tala

en það virkar mjög vel aðalsmerki farsans hraði og snerpa og ákveðin það nýtur sín allt mjög vel þarna og leikararnir leikararnir njóta sín mjög vel

Hilmir Snær í aðalhlutverki þó mér hafi fundist hann kannski vera

frá byrjun en hann er sá sem þarf að halda þessu öllu gangandi halda

og mér finnst það ekki jafn þessi karakter í Steingrími þótt Halldór Gylfason sé mjög góður í hlutverkinu

leigjandi og trúnaðarvinur

hjálpar honum að viðhalda blekkingunni mér finnst ekki jafnmikið í húfi fyrir hann einhvern veginn og spennan dettur svolítið niður þegar við höfum ekki

standa sig mjög vel en í raun og vera má segja að þetta er svo gamaldags farsi þótt hann sé skrifaður tvö þúsund og eitt höfundurinn fæddur nítján hundruð þrjátíu og tvö þjóðskáld okkar Íslendinga

er búið að setja upp sex eða átta farsa eftir hann

í lúkunum þessar frábæru leikkonur þær eru dálítið í því að vera læstar á bak við dyr og sagðar

þær eru heimavinnandi húsmæður þetta

dálítið gamaldags að því leytinu til en svo er eitt sem við megum ekki gleyma og það er hins

Steindórs vinarins

á leiðinni til Kanarí hann er minnislaus eða með byrjunina á

mikið þó að þau séu öll góð um leið og hann kemur inn

og snjalla útfærslu á

dálítið gamaldags og gölluðum efniviði

þetta er bara fínasta útfærsla og mjög skemmtileg kvöldstund en kannski kominn tími á að finna annað

það er vel hægt að hlæja þarna þetta er dálítið mikið sömu brandararnir og hafa verið undanfarin tuttugu og fimm ár við ættum kannski að ljúka þessu með því að kalla eftir íslensku já ég held það til að gera þessar

óþarfar algjörlega

komið þið sæl ég er kominn á sama stað og Kínverjar fyrir þúsund árum segir Sigurður Guðmundsson sem undanfarinn áratug hefur unnið að því að þróa hundrað prósent íslenskt postúlín í bílskúrnum hjá sér í Kópavogi Bergsteinn heimsótti Sigurð í heimagerðu

þolinmæðisverk sem byrjar á fjöllum og endar í brennsluofninum Sigurður er nýkominn á eftirlaun en starfaði áður hjá rannsóknaþjónustu h hann fór í námskeið í leirkeragerð á árum áður og tók ástfóstri við efniviðinn postulín er bara rosalega heillandi efni að finna út hvernig maður

býr það til það er þolinmæðisverk að fullvinna íslenskt postulín frá upphafi til enda frá því Sigurður sækir hráefni upp á fjöll og þar til hann getur brennt það í ofni líður að minnsta kosti hálft til eitt ár sumir fara í golf ég get ekkert í golfi og ég er búinn að vera að þessu

tólf ár meginuppistaðan í postulíni er

kaolínleir Sigurður hefur sótt þær í litlar námur sem hann hefur fundið á Vestfjörðum en mest á Hellisheiði en mér hefur tekist að ná mjög hreinu og mjög þjálu og góðu efni en til þess að gera postulín þá þarf að hafa líka önnur efni þú þarft að hafa það er um það bil helmingurinn af og kvars kvars er auðvelt að fá á Íslandi en aftur á móti mun erfiðara að fá ég hef notað vikur svolítið það er hægt að nota það í staðinn fyrir

vera heillaður af sögu hans Sigurðar Garðar Eyjólfsson

kynntist Sigurði í gegnum Nýsköpunarmiðstöð Íslands hann gerði um hann myndlistarverk sem sýnir Sigurð á göngu á fjöllum og sýnt var á sýningu í hafnarborg fyrr í vetur hann er í ákveðinni ferð hann Sigurður hann er að reyna að búa til þetta fullkomna postulín og það veit enginn hvað það tekur langan tíma hann er búinn að ná takmarkinu og er enn þá svolítið á þessari vegferð og þá fannst mér svolítið fallegt

að nota myndlíkinguna að labba vera með þessa fíguru að labba að eilífu í íslensku landslagi mjög svona viðeigandi þegar ég er búinn að hreinsa öll efni blanda þeim saman og og það er ágætt að láta þau gerjast aðeins

síðan þá hreinlega renn ég úr þeim en ég er enn þá að finna í hvaða hlutföllum sem mun taka taka nokkur ár í viðbót hvernig þekkir maður raunverulegt postulín þú þekkir það

á hljómnum það þarf að vera svona

að vera þannig að það sé sterkt og síðan þarf það helst að vera gegnsætt kínverska postulínið ég er kominn á þann stað ég er eins og Kínverjar voru fyrir þúsund árum

þetta er mjög áhugavert að maður hér í Kópvogi í bílskúr á eftirlaunum sé með svona mikið æði fyrir þessu viðfangsefni en það setur líka spurningamerki við af hverju eru þessar rannsóknir ekki í gangi nú þegar af hverju vitum við ekki meira um nærumhverfið okkar ég er nú mest í að búa til skálar það helgast svolítið af því að að þegar maður brennir hlut sem á að þola tólf hundruð og sextíu gráður að þá þarf hann að geta staðið útkoman er þá skálar sem eru úr hundrað prósent íslensku postulíni ég get tekið annað dæmi sem er með

á íslenskri ull aftur mjög skrítið ég held að við sem samfélag ættum að fara

að sammælast um

ef við vitum ekki meira um nærumhverfið okkar þá vitum við í rauninni

voða lítið ég held að þetta sé fyrst og fremst

sem kallar á þetta það er að búa til eitthvað nýtt úr einhverju sem

finna og vinna hráefnin ráða við það að breyta þeim og ráða yfir þeim

Sigurður Guðmundsson er ekki sá eini sem vinnur að íslensku postulíni því

eru meðal þess sem er til sýnis á sýningunni dæmisögur vöruhönnun á tuttugustu og fyrstu öld sem opnuð var á Kjarvalsstöðum helgina þar má sjá sneiðmynd af því helsta sem er að gerast í vöruhönnun á Íslandi svo sem

Bergsteinn og Einar Rafnsson litu inn á sýninguna þetta var hugmynd um að sýna mismunandi vinkla sem fólk og hópar og fyrirtæki eru að vinna vinna út frá eins og eitt dæmi um

svo er annað dæmi um hönnuð sem vinnur meira og minna út frá handverki annar hönnuður sem vinnur meira og minna

út frá fjöldaframleiðslu og svo

með rannsókn eru að rannsaka íslenskt hráefni og postulín annar hönnuður sem vinnur bara út frá

framleiðslu allt sem hún framleiðir er framleitt á Íslandi og þetta sýnir kannski möguleikana sem búa í faginu og það sem er hægt að gera og þetta eru allt hlutir sem eru dæmi um hluti sem eru vel gerðir og þetta er gott yfirlit yfir það sem hefur verið að gerast hérna undanfarin ár

ég held að við séum í takt við það sem er að gerast erlendis mjög mikið það sem er að gerast alls staðar er að fólk er að vinna mjög mikið út frá sínu umhverfi og við erum að vinna út frá þessu umhverfi hér sem við búum í og möguleikum hér sem þá eru hér auðvitað verkefni eins og til dæmis

sem við erum að kynna sem hún sprettur út frá baðmenningunni hér sem er dálítið einstök íslensk og svo sérðu hérna Brynjar Sigurðarson sem er að vinna út frá handverki sjómannsins það er auðvitað líka alþjóðlegt en er samt mjög íslenskt líka það er alveg greinilega íslensk áhrif hérna en svo sér maður að hönnuðir annars staðar í heiminum sem eru að vinna með sitt umhverfi og vinna kannski á svipaðan hátt þeir eru í öðru umhverfi og vinna út frá því kannski hugmyndafræðin sú sama að vinna með það sem er í kringum þig það er dálítið það sem hefur verið að gerast í faginu meira og meira svo hefur hún undanfarin ár farið að snúast meira um kannski rannsóknir eins og þetta rannsóknarverkefni sýnist þér rannsóknir á efnum hún er meira og meira farin að snúast um líka umhverfisáhrif og og upplifanir á þjónustu

svona að breytast

gott kvöld er hægt að vera fasteignaeigandi og góð manneskja þetta er undirliggjandi spurning í leikritinu húsinu eftir Guðmund Steinsson sem verður frumsýnt í Þjóðleikhúsinu annað kvöld það tók verkið næstum því hálfa öld að rata á svið en efni þess hefur ef til vill aldrei átt betur við en nú við Einar Rafnsson litum á æfingu

þetta verk heitir húsið og er eftir Guðmund Steinsson

er skrifað nítján hundruð og sjötíu líklega eða þar um kring og var aldrei tekið til sýninga og féll kannski ekki í kramið

á einhvern hátt þó að við séum undrandi yfir því í dag eða allavega við sem komum að þessu verki núna ekki slökkva pabbi myndin er búin mig langar til að sjá

meira það er kominn háttatími bara ofurlítið gerðu það pabbi lofa þú okkur mamma þið heyrðuð hvað pabbi ykkar sagði það kemur svo skemmtileg mynd á eftir viðfangsefni hans er

fasteignaeigendur er hægt að vera góður og fasteignaeigandi þetta er fjölskylda sem hefur greinilega efni á að stækka við sig og við komum að þeim í fyrsta þætti í gamla húsinu og svo svo strax í öðru atriði þá flytja þau í stóra húsið

hverju á fætur öðru og í rauninni er þetta verk um mjög margt og vísar í

margar áttir og er svolítið stórt heimspekilegt verk og vonandi ekki óskemmtilegt af hverju sveltir fólk já af hverju af hverju sveltir fólk pabbi því er ekki svo auðvelt að svara það geta verið margar ástæður margar ástæður eins og hverjar hverjar já hverjar það vantar menntun og það er ekki alltaf nógu duglegt andi áttunda áratugarins svífur yfir vötnum í sýningunni meðal annars í litríkum búningum Filippíu Elísdóttur og leikmynd Snorra Freys

fyrir mér hefur verið bara lykill

þetta er akkúrat kynslóð foreldra minna sem sem þetta fólk er á þessum aldri nítján hundruð og sjötíu þetta er það er kannski erfitt að vera svona maður í dag sem segir staður konunnar er á heimilinu og svo frumvarpsins en hann er samt frummyndin sem við karlmenn höfum í okkur hann er

faðir okkar var ekki þá var faðir okkar að glíma við svona mann og móðir okkar að glíma við svona konu sem frummynd þannig að þetta er svolítill arfur okkar mér finnst Guðmundur vera mannfræðingur og

það er svo ótrúlegt að heyra samtöl hans fólk talar um ekki neitt fólk talar stundum bull en samhengið og hann getur dregið fram músíkina í tungumálinu mér finnst hann oft skyldur Pinter eða Beckett að því leyti það er margt í fagurfræði hans sem mér finnst vera mjög

heillandi og svo eru viðfangsefni hans svo stór og heimspekileg og djúp og krefjandi mér þótti mjög vænt um það þegar hann varð spenntur fyrir þessu manstu vel eftir því þegar Guðmundur var að skrifa já já ég man eftir því þó að það sé orðið langt síðan það kom mér kom mér ekkert mjög mikið á óvart að þetta skyldi ekki vera gamaldags má ég segja þetta gamalt þá finnst mér þetta alveg smella inn í nútímann frá því þegar þú varst lítill hvað gastu eiginlega sagt þeim heilmargt svipað eintak og Guðmundur

fást við einhver firring það vanti nándina hjá fólki andi að hafa hana hérna með okkur og heiður og geta spurt hana og leitað ráða ég hef farið mjög varlega af ákveðnum ástæðum af mér því mér hefur fundist verkið eins og mósaík það er mjög erfitt að strika þetta verk finnst mér því það er svo vandlega byggt en það er ekki laust við það af því verkið

aldrei verið flutt á svið þá

eins og hún sagði sjálf hann hefði komið hér líka með hnífinn en fyrir okkur er það ótrúlegur kærleikur að hafa hana með okkur fólk tók alveg til þess þú máttir ekkert

þetta er viðkvæmur aldur er viðkvæm ætli maður sé ekki viðkvæmastur á meðan maður er lítill og svo aftur þegar maður er orðinn gamall ég þekki það auðvitað ekki þetta voru yndisleg ár

fjölmiðlafólk og við sem tjáum okkur stundum opinberlega fáum oft eitraðar pillur frá froðufellandi

móðurmálsins hvernig stendur á því að tungumálið er jafneldfimt og hættulegasta sprengiefni málnotkun vekur sterkar tilfinningar Facebook notendur krækja á greinar og benda á ónákvæma orðanotkun og illa orðaðan vaðal internetið er gullnáma fyrir fólk sem er alltaf með fingurinn á lofti en hvers vegna eru sjálfskipaðar hvers vegna nennir fólk að standa í því að hnýta í það sem því finnst óvandað málfar þegar það er nokkuð ljóst að það hefur varla nokkur áhrif jú fólk er skeptískt á breytingar það vill halda hlutunum og þar með tungumálinu eins og það þekkir það og telur að heimurinn sé á leið til andskotans ef bátnum er ruggað og auðvitað þurfum við öll að læra alls konar reglur líka

nauðsynlegt að menn setji sér viðmið um hvað sé viðurkennt tungutak en tungumál breytast sama hvað hver segir enginn á tungumálið og sem betur fer eru ekki til lög um það hvernig við eigum að nota það mér finnst

oft missa af skemmtilegum og skapandi þætti þess að snúa upp á málið sveigja reglur og semja ný orð kannist þið við sögnina að og nafnorðið

slangurorðabókina og þið fáið